أول حاجه ينجم يعملها هي تحديد وقت ثابث للنوم و يصحى كل يوم حتى في العطله الأسبوعيه، لازم يتجنب الماكله الثقيله و الكافيين قبل ما يرقد و يقلل من إستخدام الهاتف و الحاسوب قبل ما يرقد <hesitation> أيضا لازم يعمل رياضه بشكل منتظم في النهار، راح تساعد على تحسين النوم، بلا مننسى البلاصه ليرقد فيها مهمه برشا، فمليح تكون هاديه و مريحه و نظيفه بالطبيعه.